لافضل هي شخصي. كل يوم تحصل على اكل لذيذ واسلوب صحي وما احتاج اشيل هم الطبخ. اقدر اجرب نكهات جديدة واستمتع بالاكلات والاطواق العالمية للطبق الصيني والطبق الايطالي. هذا اجمل بكثير اما انا احب اقود السيارة بنفس انا اللي اسوق وانا اللي اقود السيارة واتنقل